Aminah magnokana malôha miomagna malôha vantana fo amam-pagnaha de omanigny koa saigny hiatriky raha zany, avakeo mila magnagno entrainement antegna an-tragno, hoy magnagno hoy magnagno tô atao hiatriky raha zany, izy kô misy raha raha madinidiniky avadibadiky hoe misy zany de mande agny mba hagnalana traikefa.